لو تسألني شلون نغير حفاظة نظيفة؟ حفاظة نظيفة، ومناديل مبللة، وكريم للتسلخات، وبودرة، ومنشفة نظيفة. تضع الطفل على مكان آمن، تخلع الحفاضة القديمة، تنظف بالمي والمناديل. <noise> وبعدين، تجفف المنطقة، وتحط البودرة، وممكن لو تحبي تحطي كريم تحطه. وتحط الحفاضة الجديدة وتثبتها، وترمي الحفاضة القديمة في الزبالة.